पानी बेगुर कुन्चा जिय सक्तै । पानी नही हतै त हमरा जिबहु नाहि, ओसने क के जसने हमरा हमरा जिय के हमरा मन्साव सभ घर बना के रहल बडहु । पानीय भितर फेर्के रहे वाला जिब जनावर फेर्के बहुते बणै ओकरे मधे मा गोही पर्सिय, साप पर्सिय, कछुहा पर्सिय, बेङ पर्सिय, घोङी सभ रहसै ।